Beh parlann 'e storia dicimm che nun ero proprio nu portento quann jev 'a scol, coccos m' 'o ricordo più o meno, poj stamm parlann che ogni vota che s' parl 'e storia 'e cose principali che si diceno song 'e guerr, conflitti, 'e malatie, <hesitation> pest, e quant'altro. Quindi non è che si parla proprj 'e nu periodo piuttosto che n'ato. Proprio p' chesta ragione probabilmente dicess, arò stong mo non è malissimo. Però si avess dicere proprio, turnass indietro nel tempo, si s' putess fermà a chillu periodo là 'a vita nun foss malament, parlo 'e quindici, vint'ann fa. Ma no pecchè ero chiù giovane ij in generale, ma pur pecchè si ci stev a chest'età ccà. Pecchè era proprio 'o modo diverso 'e vivere dicimm accussì. Dicimm che quel passaggio praticament, 'a generazione d' 'e genitor meje 'a chiest ccà 'e mo. Troppa tecnologia, tutt stu veloce avanzat. <hesitation> 'E cellullar, internet, tutt sti cos accussì. NFT, 'a blockchain e quant'altro. Mentre quinnici, quinnic anni fa c' stev ancora chella transizione arò c' stev, era chiù facile fa amicizia, ti venev chiù spontaneo 'e fa 'na chiachierata accussì, pur 'a fila p' 'e post. E mo invece pur semp si 'amma parlà 'e finanza 'ccà ci stanno guerre a destra e sinistra. <hesitation> Sord ca mancano, 'e pensioni che stann semp chiù luntan. L'euro che che mo cu cu n'euro nun t'accatt chiù nient. 'E prezzi che aumentano p' tutt part. Invece chell'epoca là ancora ancora s' stev, s' stev buon. Nun s', nun c' steven <hesitation> crisi ambientali e quant'altro, malatie. Quinnic, vint'ann fa nun era, nun era mis accussì male, oppure stev mis male, ma nun 'o sapeven manco. E dint 'a chella ignoranza steveno buon. Quindi. P' nun parlà 'e turnà 'o Medioevo che c' steven 'e schiavi dint 'e terre, p' nun parlà 'o milleottucient arò c' stev guerr p' tutta Italia, p' l'unità. E allora dici accussì, turnamm a quindici, vint'anni fa che che nun s' stev mal e <hesitation> bene o male appunto si vulessimo turnà a quann tenev quinnic'ann s' stev pur n'grazia 'e Dij e senza pensier e senza responsabilità e 'e genitori erano chiù giovani che mo s'anno fatto viecchiariell e tenen bisogno 'e 'na mano. Stev 'a scola e l'unico pensiero tuoj era fa 'e compiti p' 'o juorn aropp.